Pus kisirviros ke ma tekipanoskeh kachi fácil seohkonseguiros trabajo iwan kuakualtzi tlapowas ka ika yeyi idiomas o okachi. Pues weltis kehtenderos keh tehwan amo tikentenderowah weltis ininwah motlapowis porque pues si amo tomapan pues amo tiweltih timotlapowiah iwa no amo inmapa nonon tlapowaskeh keh tehwan.